طبعا العاصمة بتكون المنامة المنامة فيها كل شي فيها المجمعات التجارية نفس الأفينيوز ستي سنتر والمكان المثالي بحرين بي هاي أكثر الوجهات السياحية بالإضافة إلى متحف البحرين الممشى المشهور الي صوب المارينا كل هاي من الأشياء المهمة